Addariqal ba shil fiya sura le nadum hubas auwalan ba rakkis fog nadum da eniʼishifanni walla kan ma bishifanni kula biʼakid be kon kan eni mufakkiyat ba sad eni digo ba shi lal sura di, haw baʼakid minal shuqula wa raya da, asura di kan shalo al bikan bilga nadif ma bikan inda kikissir.